gott kvöld við ætlum Wall en fyrst ætlum við að reyna að fá botn í það hvort við eigum að fallast á nýju Facebook

Google Twitter og fleiri biðja notendur sína um samþykkja þessa dagana og af hverju eru öll þessi fyrirtæki að uppfæra gerist tuttugasta og fimmta maí er að það verða miklu strangari reglur til um það hvernig þarf að meðhöndla persónuupplýsingar

það á við um alla sem að þjónusta með einhverjum hætti hvort sem það er ókeypis eða tekið gjald fyrir þegna evrópska

byrjar í Evrópusambandinu en svo mun það leiða út samþykki á maður að gera

það það er mjög gott ef þú vilt vita að hverju þú gengur í þessum smá forritum auðvitað er það þannig að það er rétt eins og þú segir flestir bara samþykkja og halda áfram en það er búið að gera kröfur um það núna að það sé skýrari skýrari framsetning á þeim og það sé ekki verið að þvæla samþykki þannig að þú getir valið að samþykkja hluta þjónustunnar en ekki alla já hvaða breytingar er verið að gera þessa dagana það sem er helst verið að gera er einmitt að skerpa á þessu samþykki sem við töluðum um vegna þess að það eru nokkrar leiðir þó svo samþykkið sé svona mest umfjallaða leiðin þá er hún líka

besta leiðin fyrir samfélagsmiðla til þess að öðlast rétt til þess að vinna persónu upplýsingar já það eru aðrar leiðir til dæmis lögbundin skylda það gildir helstu sveitafélög og stofnanir þar sem þau hafa bara leyfi til að nota upplýsingar um fólk í einhverjum tilgangi af því þau verða að gera það það er hinsvegar annað mál eins og með Facebook

að þeim ber ekkert að vinna upplýsingar um fólk það er engin nauðsyn að vera á Facebook það má ekki gleymast

er val fólks samþykki sem leið inn hefurðu skoðað þessa skilmála eitthvað sérstaklega

til dæmis um daginn var verið að tala um það að fyrirtækið Cambridge Analytica

sagðist hafa notað upplýsingar um okkur öll til þess að

en erum við að leyfa eitthvað nýtt ég get ekki fullyrt um það

það sem er að gerast er að þú mátt núna bakka út þú mátt segja bara nei heyrðu ég ætla afturkalla samþykkið mitt þá verður bara Facebook Cambridge Analytica og hver sem þú ert að bara draga það til baka og hætta nota upplýsingar um þig það er kannski svona stóri punkturinn í þessu þú hefur miklu meira vald að færa eignarhaldið á þessum upplýsingum yfir til einstaklingsins frá þessum stóru risum og öllum öðrum í rauninni það eru í sömu skilmálabreytingum

sko ef við tökum Google sem dæmi því þeir gerðu þetta með mjög skýrum hætti að örðum ólöstuðum þá settu þeir fram

til dæmis ef þú gúgglar eitthvað ef þú breytir engu í skilmálunum að það hefur áhrif á það sem kemur

stungið að þér á YouTube en í rauninni geturðu slitið það í sundur því Google á YouTube

það ekki áhrif á það sem YouTube mælir með að þú horfir á bara svona sem einfalt dæmi já þarna er verið að reyna að færa þér auglýsingar eða eitthvað efni sem þú hugsanlega hefur áhuga á já það er svo annað það er svo hinn vinkilinn á þessu það er þú í rauninni hefur ekkert áhuga á að fá auglýsingar sem koma þér ekki við það verður kannski

meira þreytandi auglýsingar eru nógu slæmar fyrir en þær eru enn þá verri ef þær eru eitthvað sem þú hefur ENGANN áhuga á já aðeins um þessa nýju persónuvernadarlöggjöf sem að tekur gildi núna eftir mánuð heldur þú að íslenskar stofnanir og fyrirtæki sveitarfélög ég meina spítalinn heilsugæslan heldurðu að þessir aðilar sé tilbúnir fyrir þetta sko mín tilfinning er sú að það er ofboðslega mikið í gangi margir að undirbúa sig við hjá verið að innleiða með einföldum hætti þessa löggjöf í fyrirtæki og sveitafélög og höfum svona þannig fengið nasaþefinn af því hvað er að gerast það er ekki flókið þetta þarf ekki að kosta mikið ef þú ert að fylgja núgildandi löggjöf þá ertu nokkuð góður það er ekki verið að taka grundvallarbreytingar í sjálfu sér

það er svona kannski það sem okkur ber að horfa mest til með hvaða hætti er verið að vinna persónu upplýsingarnar okkar já bara svona rétt í lokinn ert þú búinn að samþykkja þetta allt sjálfur

til dæmis að það sem ég gúggla það birtist ekki á YouTube það verður ekki sett inn á YouTube það er einfaldlega vegna þess að ég er að gúggla mikið um ýmislegt sem ég hef engan áhuga á að horfa á einhver YouTube myndbönd um já einmitt fólk vonandi hefur eitthvað gagn af þessu og les skilmálana væntanlega þrælar sér í gegnum þá nú ætlum við að fjalla um hún Lára ætlar að taka við þessu spjalli og fjalla um sænsku blaðakonuna Kim Wall já í dag féll dómur í einu hræðilegasta sakamáli síðari tíma á Norðurlöndum var dæmdur í lífstíðarfangelsi Wall heimspressan hefur fylgst náið með þessu máli frá byrjun

atburðarásin um margt lygileg eins og fram hefur komið Wall í kafbáti sínum hlutaði líkið í sundur og henti því fyrir borð hingað er komin Margrét Valdimarsdóttir forstöðumaður rannsóknarseturs í afbrotafræði við Háskóla Íslands velkomin takk svona ef við horfum á þetta út frá

einstakt við þetta morð sko í fyrsta lagi þá eru skipulögð morð morð afar sjaldgæf flest morð eru þannig að það menn ganga ekki út úr húsi að morgni til með þann tilgang að myrða það er einhver ágreningur og jafnvel slagsmál sem enda með því að annar aðilinn deyr það er en skipulögð morð eru líka þekkt og þar sem tilgangurinn er þar eru einhverjir fjárhagslegir hagsmunir eða aðrir hagsmunir í gangi það er alveg einhver tíðni en skipulögð morð

sem virðist vera eini tilgangurinn er

að gerandinn fái einhverskonar ánægju út úr því að fórnarlambið þjáist þar sem

sem tilgangurinn er að pynta það er bara alveg sem betur fer rosalega fátítt

það virkar kannski þannig þegar við sjáum þetta í fjölmiðlum að þetta sé að gerast alltaf af og til en í stóra samhenginu þá er þetta mjög óalgengt mannstu kannski eftir einhverju slíku morðinginn er hreinlega bara að myrða til

að myrða já það eru mál sem koma upp í hugann svona á síðustu áratugum

tilgangurinn að halda einu fórnarlambi prísund mjög lengi það er auðvitað líka mjög fátítt sko

það hafa verið að koma upp þannig mál konum hefur verið rænt þeim hefur verið haldið mjög lengi og beittar stöðugu kynferðislegu ofbeldi og og og sumar hafa losnað að lokum en aðrar

mál sem mér dettur í hug

mjög undarlegt já bara nefndu dæmi hversvegna sko þessi maður ef maður skoðar svona bakgrunn hans og sögu hans þá virðist hann vera

hann er hérna stofnaði sitt fyrsta fyrirtæki fimmtán ára gamall og hefur gert bara rosalega marga hluti sem benda til þess að hann sé mjög og svo er svona göngum við út frá því að þetta hafi verið skipulagt eða samkvæmt þeim upplýsingum sem hafa komið fram þá virðist glæpurinn hafa verið skipulagður en þá finnst mér undarlegt hversu illa skipulagður þessi glæpur er ef við hugsum það ef hann hefði ekki ætlað að myrða þessa konu ef hann ætlaði til dæmis bara beita hana kynferðislegu ofbeldi og hún bjóst við á einhvern annan hátt en hann átti von á og það leiddi til þess að hann

hana meiri ofbeldi sem hún dó af þá líka er sko skipulagið undarlegt en þá samt líka myndi maður hugsa eru mjög skrítnar kringumstæður það er eitthvað sem er að valda því miklu andlegu álagi þá bregst fólk við á undarlegan hátt en ef hann hefur skipulagt þetta löngu áður þá er þetta skipulag mjög undarlegt þessi saga sem breytist þarna margoft þar með drepur hann allan trúverðugleika sem hann hefði einhverntíman geta haft sko já þannig að það er undarlegt en

bara allt við þetta kafbátur og þessi

myndbönd sem hann á að hafa horft á fyrir morðið leggurðu þá kannski ekki mikinn trúnað í það að hann hafi þetta hafi verið svo skipulagt eftir allt saman gæti þetta

verið eitthvað stundarbjálæði og hann bara muni ekki eftir öllu sem hafi gerst eða gætu aðrar ástæður hafa legið að baki já já sko mér finnst ólíklegt að hann muni þetta ekki ég held að það sé miklu sjaldgæfara en fólk heldur og og þessi maður sko það leikur ekki nokkur vafi um það að hann drap hana það eru bara öll þessi stungusár á líkamanum þetta var ekki slys en hversu skipulagt þetta var eða hvort hann hafi ákveðið hvort hann hafi búinn að ákveða áður að drepa hana ég held að það sé mér finnst það dálítið ótrúverðugt

það veit það í raun og veru enginn

einu sinni hvernig hún dó nei einmitt það líka vekur svolitla athygli dánarorskökin er ekki alveg ljós er það algengt í svona málum já það er reyndar algengt flest morðmál eru í raun og veru þannig að gerandi játar og þá liggur bara ljóst fyrir hvernig fórnarlambið dó en í þessum þar sem

fer fram einhverskonar rannsókn þá er það ekkert óalgengt að

nei þannig að það var ekki óvanalegt en þú nefndir áðan hann

horfir þarna á einhver myndbönd það finnast efni í tölvunni hans þar sem það var verið að pynta kvenfólk og meirað segja myrða eða eitthvað álíka svo virðist sem hann síðan ákveðið að framkvæma einhverja svona óra sem hann er þá með eða það

heldur fram í málinu er það liggi svona fyrir fyrir

þeir séu með svona óra og láti síðan verða af því nú eru margir kannski sem horfa á myndbönd án þess að gera nokkuð já

það að horfa á ofbeldisfullt klám það er ekki óalgengt en kannski að horfa á svona snögg myndbönd eins og hefur verið lýst er óalgengt en svo

komið fram að

hann var að horfa nei það er ekki þannig eins og það sé einhver beint orsakasamband

ofbeldi

beita ofbeldi hver er svona algengasta ástæðan fyrir því að fólk fremur morð sko algengast er hreinlega að fólk missi stjórn á sér að það sé ofsafengin reiði sem það hafi ekki stjórn á og það það ætlar ekki endilega að drepa en það ætli að meiða Margrét þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós